والله جالوا لي أعيش في عالم ما في فقر، ولا عالم ما في تلوث؟ باختار إنه عالم ما في فقر، لأن أنا نشوف الصراحة إن الفقر هو إللي يؤدي إلى لتلوث، لا ما في فقر ما في تلوث لأن لو في فقر <hesitation> يكون الناس ما نظيفة لأن ماعندها الإمكانية إن تكون نظيفة أصلا، لكن لو الناس كلها أغنياء بيستووا نظاف.